<noise> ic̲h̲ë sarten guꞌn nak peltre, nak tamaler, nak gis, bos tamaler gey tamal, gis zak dil xlaꞌnma igwiꞌyma niszed o igwiꞌyma kafe giama, lëꞌ kasarolna diꞌltsa ba komid tsaꞌ. <noise>